Io ndaatniiñuu nani cepillo ja <noise> ku'undo ku nu'undo kuenda ja natavaxi ndi'aa ja ninaakunde'e ku nuundo ku nuuyoo'dondo kunuundu te jia kunu xeetniinundo <noise> ndaatni'iñuu nani cepillo.